<noise> Raike, <noise> roy, <noise> telo, <noise> efatse, <noise> dime, <noise> enigne, <noise> fito, <noise> valo, <noise> sivy, <noise> folo. <noise>